<hesitation> Ireo avy- ireto avy ny hevi-diso iheverana ny alika: voalohany <noise> ny alika dia tsy azo ampidirina any an-trano fa manjary lasa miteraka fahantrana ho an'ilay tompony zany, faharoa manarakarak'izany ny alika dia anisan'ny mpamindra parasy amin'ny olona ary mety hiteraka tsy fahasalamana ho an'ny tompony zany.